كل مين يدري ان افضل حشرة هي العنكبوت. لأن العنكبوت أ- واجد يساعد أ- في ال- التوازن البيئي. لأن العنكبوت ياكل واجد من هاذيلين الحشرات السامة، ويخلصنا منهم، ويخلي العالم أفضل إلينا، ويساعد بعد في الزراعة، لأن هاذي حشرات ضارة م- تاكل كل الزرع.